Ny anjara asan'ny fanjaka moa zay dafa mampiakatsy ny arikarean'ny firenena indesiny io. Io filoham-pirene io, io minisitry io, io leve-lehiben'ny governementa io, ireo ro tokony hampiakatsy ny harean'ny firenena misy andreo. Fe la reo ro manao kookolo, la reo ro manao sadasada ny asany, la ireo ro manao raty ny adidy apetraky amindreo la tsy hisy raha ny firenena indesindreo.